سفينة فضاء عشان تبقي بعيده ات الناس، محدش ليه علاقه بيك ولا حد يقعد ينظر عليك ان انت عايش في قلعه وبتاع لا انت تبقي لوحدك بقي مع نفسك مع المريخ والكواكب والكلام دا، مفيش حد مركز معاك، انت في الفضا، في الخلا، انما تبقي عايش في قلعه يقعدوا ينظروا عليك ويقولولك القلعه والمش عارفه ايه شوف الواد معاه ايه وعنده ايه.